Dande madi do juuti masin je vallata ndabbawa mai ha ittugo nyamdu ha ledde. dum do juttina dande majum ha yotta ledde juddi be itta nyamdu be nyama di hara. di do fadda hore majum Bo daga sharru to kuje yidi torradum do naftira be dande mai 'ata dum.